أحب آكل في الصباح الفطور التقليدي، أفظل أبدأ يومي بشوية فلافل مع خبز أو بيظ مقلي مع خبز، أحب أشرب فنجان قهوة وشاي مع الحليب، إذا كان عندي وقت أضيف فواكه مثل الموز والتفاح هالوجبة تعطيني إحساس جميل عشان أكمل يومي طاقة وحيوية.